بفضل <hesitation> الاكل المالح من السكر، السكر يعني بيصدم الزول، لكن المالح كويس و الزول بيقدر ياكل من كمية يعني.